Punna' kanre' nu gassing' ku anu' iya ku konsumsi allo-alloaya' biasa iya pa' na ku seha' do, biasa punna nganu'i ere' kaluku e' biasa, e' pucu' kaliki biasa ku nginung, palagi punna' ra'musu ma e' rammusu' ataukah malu' malua'ma pasti' e' disuro'a nginung anu, e' pucu' kaliki kah beh punna injo' mi ri' nginung iya beh e' sibanggi' ji iya langsungi ma'ri, mingka injo' pahi'na muhamma' elelele beh luar biasa pahi'na ya, mingka anu to'i do, a' e' ballo to'i punna mae'i ri nginung a a'nganu i kale'a, langsungki langsung nganu' e' haji' pakasia' a, injo punna buah-buahanga' iya lohe' ngisse' e' pada bangsa injo' sumpa'e ere' kalukua' e' injo' ere' kalukua' e' lohe anunna e' <hesitation> anunna apa se' arengna, e' paralunna e' <hesitation> untuk kesehatan injo' e'paralu injo' injo' kah e' kalukua' ere' kalukua' e' punna karacunang tawwa, e' isse' injo' untuk' e' iyapana e' na netralkan injo' anua' <hesitation> Lalang assi'battanga jari' punna anu' e' apa isse' injo' anua to do', e' e' raung' sarikaya' ya, injo' punna raung' sarikaya' ya ki pallu rolo, dipallu nai' ta'si pallu', e' pagaung nganu' ere', injo' punna maengi ri' pallu', ri' anumi kah i' nginungmi punna ri' nginungi' beh haji'i pakasia'a punna maengi ri' nginung e' palagi punna anu hambang-hambangna do